Ta'ayiɗe anumta hunde koh wodi hunde fere ha ɓerdema, heeɓu pelle je wala hayaniya sai a joɗa awaɗa shiruu! A moɓa hakkiloma ha pelle gotel anuma sosai har a heɓa maslaha.